Ɓa bi ndye a snu mi yna hni e ewoye wo bmya, ewo kuma ga du ewo zhi gbmadayi domin san dye he gayi ewo ye yna shne midye shi mi ga yi woyi ko ma ke de nara gbnari dna e mi degu nu ma muɓem domin mi kpeko ewo hna ga ba mi snu, ɓoɓo ga zhi yna, ga eya snu mi, ga eya snu ɓedye hna gen dye zango ga dna nyize he yi wom, ai he yi he ga da gbare, bebewo yi gas nu enyize re yna yi gas nu tna ewom, ewo zhi gbmada dyego dyegoyi bwari ɓa yi ewo yna, shna midye shi mi ga yi woyi ɓoɓo mi bi gna ba ye yna miga ɓnu ge ɓa, ɓo midye ye yna mi gas nu mi keg a bi za ɓom bo mi nyigo ye yna mi iya mi snu gi wo mi ke bi za ɓom mi ga eya mi snug e ɓa, he snu abo ma, ke ma he snu aɓo ma de wye gu gbnari yi domin he go de zaza yin um so ndye ewo beta nu bmya ewo bmya dyego dyego ewo zhi gbmada dyego dyego. Domin bobo ga yiwo enyi bo he gas nu wo dna ewo gnam, he ga yi ewo yi nini he ga eya he ku abi lo pa kpne ba ge, dodo do he ga ye ba loyna ɓa ga lo, he ga yi woyi nini he iya he la hedye ynagoyi lo pa kpnyi ba ge dododo maka e pa kpnyi he ye lo yna he eya he lo. He ga yi ewoyi nini he nyigo kuma, he ga woyi nini ede mari ga ɓa he he sni yna ga sni, ede mari ba he, he sni kpe abi yna he ga sni kpe ba, ede mari ba he, he sni kpe he nyigo yna he sni kpe wo he ga yi woyi yna dyi ndye ɓa he he dyi yna he ga dyi ga wo he dyi ynadyi kala kala nu he ga dyi de ndye ga ba he yna ba yiwo, de ga ba he yna he ga hega hega dyi so ndye he ga woyi so ewo bmya ɓo dyego dyego, he ga yi ewo he ga eya he sni beta dayna ndye a zhi ge zni bo hen zhi, de ndye ga ba he yna ga sni, he ga yi ewo yi he ga sni redio, ko he ga sni tibi, ko he sni eh eh a ynado zhi ndye he he snu pyma ge, he ga yi wo gas nu bodye he ga myi bwari ndye da hewye yna ko he ga myi bwari kpedo kpedo kpedombu shna hna bi nu he ga eya he myi. He gag a myi hawa nu he ga myi, bwari dododo ndye he ga myi wo eri yna he ga yi ewo he gas nu, he ga yi ewo nini mato ga ba he sni wori be yna he ga sni, he ga yi ewoyi nini mashi ndye ba he sni wori bi gna he ga sni, hega yi ewo nini bobo, baba nɗye ba he, helo yna he galo ko nini nɗye ga ɓa he, he lo regosi he ewo yi he lo he woyim ha lo legosi wo ewo bmya dyego dyego dye eza bwa, shni ndye mi shi miga yi ewoyi ha dye ge mi gbmada dyego dyego yasa ma mu ebem, gas a mi pmya za snu, aza ga zhi busi ɓe kazanyi yna mi ga pmya ɓa snu, he ga yi woyi nini e za ga sniya he ga pmya wo snu, hegayi wo nini ebo gat so za ko eza ga tsu za he ga si yna gi wo, he ga yi wo nini eza ga kumula he ga bmawo e bwasnu sni yna ge wo, he ga yi ewo nini anyigbari, ndye ba fe epi, ndye ba za a tsu bedo a za ndye ɓaɓa tsu bedo a kuyi ndye ɓa fe yna he ga lya he sni oyna, he ga yi ewo nini he ga snu abo mwabere so ndye ewo beta nu ewo shni gbmada ɓoyi dyegodyego za za ndye wo ga yi ewoyin ynam esnum saw ewo chniku. So ewo bmya. Ewo nde ewo ga bmyam, zogo ndye ewo bmyam ge yna, ndye he, ga he ga ewo zogo, a zado ga bwa wo dye hni dye ɓa kpe shna bag a snu pma geynam, bag a bwa wo dye mamako ga bas nu ba mwa badye ge, ba lo pa kne bage, ko ba miba ge ko snu woge ko bap ma aza snu ge ko ba si mato ge, baka bandye he dye snu, b aka bedozhi snug e gbao, a zado kaba ewo dye ba sni ede ge, bala ede go shi ba gna a gazhi asni ke a dazni kate, a zado babwa ewo dye, bag a vi nyigoza ge, ba vi anyigo z age balo de balo de a zado ɓa bwa ewo ɗye bag a lo eshni ba ge, a zado babwa ewo dye b aka tumwa latu tugo, ɓa pmya za snu gem ko a zandye bayi ge dye yna, a za bafe ebebi yna ko ea tsem yna, ba gi bam, a zandye ba e ewo badyegom yna ba pmya bas nu gem. Amma ba yi ewo dye shi wnalo badye ewo dye e bmya lo yna hna ke lonum ewo bmya dyego dyego. Amma e ewo dna pmya tso bwa hna, e zado dye chni ewo dye ba chni ewo dye ba chni e zago marim, kode shike tswashe tswashe beta gna dachiwa dye e, tswashe beta gna dye ewo yi be kasa gnuti amma yi gi zangoti he gala hedye la gi dna ewori tsowo ga ze bekasa gi he, ke lonum he ga bwa wo nini, he lo snu ɓe kyete ge, he lo gi abi ba wu zage, kafe he lo bwa ewo dye he lo wna aza he lo wu, he gbni aza tugo, he lo ɗodna zogo ndye e bmyam yna to wori sa hedye ewo ezhi gbmadam domin na yna dye he ga go eshnita bwagnu lo yna woyi esa tu. Wo esa zhi ba tsi a ze tere dye he chni lolo domin ba gi he gigi, bala yna gi he ɓa ɓa ba go de etseyim, amma kelonu ewo bmya ɓe dyegodyegoyi, ko ndye yazi enyi hni ndye ye ba yi ewoyim, yi ga bwa yna tutum yi snug a smi yaje zhi gan amma kelonu ewo bmya ɓe dye go dyego amma zaza yi ewo yna ya woga kpe eyna tutu lo ga zhi nyi. Ndye he ba yi ewoyim, ko ayi gadan ga nu ndye yi ga chni bo yi snu, to ya yi woyim, ewo bmaya bo dyegodye yi, bmaya dye he yi woyi don ewo zhi za gbmadayi amma snu wo sa shnadye zan goti dye snu pman de ewo dye zni yna, ndye he snu pma de ewo yi he pma za snum bandye sa zni a gna ɗye ewo, ewoyi, azado a gna dye woyi amma wo kpe ewo pmayem, a zado ga gna dye zala woyi dyegom, a zado ga gna ɗye zala wop ma za snum. To ewo snug a snu zango ti he ga bwa eye kasa e etso hna bewo, amma he ga yi ewoyi tswashe bwanyi wo snu hni ekayi zhizhi hni bwanyi ba zhi ba pedo pedo pedo wo ga gi zado wag a gi zadom zado nyi ga yi ewo tso zado nyi ga yi ewo tso zado nyi gayi, zaza yi wo zogo ndye wo bwa ewo ga yna, ku ma aɓe khikhiri hna bmaya, ewo za za chni ewo nini har nini a dini ewo bandye sa a snu tnu tnu yna hna efe ga ri zaza gnagbna domin na dye ewo bwa ewo ke woyi gbmadayi. Kuma mi dye ga bwa wo mi yi gbmadayi ewo bmaya be dyegodye go yi ezango ge.